hundrað og sextíu milljörðum króna verður varið til framkvæmda og viðhalds á samgöngumannvirkjum næstu fimm árin samgönguráðherra segir að flýta megi framkvæmdum með því að fjármagna þær með öðru en ríkisfé opinberar framkvæmdir fara í níutíu prósentum tilvika fram úr kostnaðaráætlun lektor við Háskólann í Reykjavík segir óboðlegt að stjórnsýslan sé vanburða í undirbúningi opinberra verkefna forsætisráðherra Bretlands segir að Evrópusambandið bjóði enga samninga aðeins

afarkosti samningaviðræður séu komnar í sjálfheldu Evrópusambandið eigi næsta leik sprengjur fundust í sjó og á landi í Helguvík í dag engin hætta var þó á ferðum heldur alþjóðleg æfing NATO og Landhelgisgæslunnar þar sem sprengjusérfræðingar æfðu viðbrögð við hryðjuverkaárásum óhófleg notkun flugelda er grafalvarlegt vandamál að mati fræðimanna við Háskóla Íslands meiri mengun sé af Indlandi komiði sæl og velkomin í nýtt RÚV sem við tökum í notkun

í kvöld fyrir útsendingu á sjónvarpsfréttum íþróttum veðri Kastljósi og menningunni heilmiklar tækninýjungar fylgja þessum tímamótum en stærsta breytingin er sú að nú hefur fréttastofan sitt eigið

og getur því fyrirvaralítið farið í beina útsendingu hvenær sem er sólarhringsins samgönguráðherra segir að á næstu fimm árum verði árlega varið tíu milljörðum króna til viðhalds vega og þrettán og

hálfum milljarði í nýframkvæmdir ráðherra kynnti samgönguáætlun til næstu fimmtán ára í dag samgönguráðherra og bæjarstjórar sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu undirituðu í dag viljayfirlýsingu um að hefja viðræður um uppbyggingu samgangna á svæðinu

risastór áfangi við

upp á ríflega áttatíu milljarða þar sem bæði var farið yfir almenningssamgöngur og framkvæmdir sem fram undan eru og eru nauðsynlegar og þetta er svona verið að innsigla það með þessu plaggi hér núna náum við saman um það

á næstu tveimur mánuðum munum við skilgreina hvernig við tryggjum fjármagn og framgang allra þessara verkefna á næstu árum ekki hefur verið ákveðið hversu stóran hlut

sveitarfélögin greiða samgönguráðherra kynnti jafnframt lauslega samgönguáætlun til næstu fimmtán ára áætlunin er til umfjöllunar hjá þingflokkur ríkisstjórnarinnar næstu fimm árin höfum við hundrað og sextíu milljarðar til framkvæmda og viðhalds við höfum ákveðið að hafa

tíu milljarða á ári þannig að fyrstu þrjú ár tímabilsins verða þrettán og hálfur milljarður til nýframkvæmda seinni tvö árin

dæmi um verkefni sem ráðast á í á næstu fimm

milli Selfoss og Hveragerðis og um Kjalarnes og Vestfjarðarvegur um Gufudalssveit bíða á í fimm til tíu ár með að breikka Reykjanesbraut milli fitja og Leifsstöðvar

að setja Hafnarfjarðarveg í stokk í Garðabæ og Miklubraut í Reykjavík

bíður einnig þá stendur ekki til í að ráðast í bætur á veginum um Dynjandisheiði fyrr en eftir þrjú til fimm ár og hefja á gerð ganga í gegnum Fjarðarheiði eftir fimm til

tíu ár og vegabætur á Axarvegi Sigurður segir að gjaldtaka komi til greina þó ekki endilega í Dýrafjarðargöngum eða

sem við erum einmitt að tala hér um í samskiptum við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu en það gætu líka verið fjölmörg önnur verkefni minni þar sem menn gætu skilgreint einhvers konar

á þeim en líka þá öðrum verkefnum sem eru aftar í röðinni núna

í þessari kynningu á nýrri samgönguáætlun hafa þær sannarlega verið á milli tannanna á fólki undanfarið

ef svo má að orði komast hér á Akureyri á Egilsstöðum og í Reykjavík sinnt hlutverki sínu sem varaflugvöllur það er dýrt að fljúga innanlands

við skulum færa okkur austar

forseti bæjarstjórnar á Seyðisfirði og þar var Rúnar Snær Reynisson fréttamaður já veturinn er skollinn á hér uppi á Fjarðarheiði og þá gjörbreytast aðstæður á Seyðisfirði íbúar að staðnum geta búist

við því að heiðin lokist hvenær sem er hér hafa þegar orðið slys í vikunni og að minnsta kosti einn bíll farið út af og oltið Seyðfirðingar hafa lengi barist fyrir göngum undir heiðina í nýju áætluninni kemur fram að Fjarðarheiðargöng myndu kosta tuttugu og fimm milljarða og eigi ekki að vera tilbúin fyrr

en á þriðja tímabili sem líkur tvö þúsund þrjátíu og þrjú það gæti þýtt allt að fimmtán ára bið eftir göngum til Seyðisfjarðar

þetta er ekki í samræmi við það sem þingmenn og ráðherrar allra flokka hafa sagt okkur á síðustu misserum

niðurstaða sem við ætlum ekki að sætta okkur við við höfum barist fyrir bættum samgöngum í fjörutíu ár og nú er þolinmæði okkar á þrotum Seyðfirðingar hafa ósjaldan gengið yfir Fjarðarheiði

og haldið baráttufundi til að krefjast samgöngubóta ófærð á heiðinni er þeim áhyggjuefni og ekki að ástæðulausu því kemur ferjan Norræna með ferðamenn og bíla frá Evrópu í hverri viku björgunarsveitamenn frá Egilsstöðum og Seyðisfirði voru að störfum í sjö klukkustundir á Fjarðarheiði í gærkvöld þeir fóru fyrst til að sækja einn húsbíl en enduðu á því að ferja hundrað og fjörutíu þýska ferðamenn niður af heiðinni fjögurra daga einangrun Seyðfirðinga var rofin í dag þegar þriggja metra djúp snjógöng voru grafin yfir Fjarðarheiði Seyðfirðingar telja öryggi sínu ógnað enda

margir ófærðardagar á hverjum vetri um Seyðisfjörð fara þrjú hundruð þúsund manns á hverju ári þetta er alveg gríðarlega stór ferðamannastaður það eru blikur á lofti með að við séum að missa lækninn okkar sem við höfum haft síðustu áratugi og þá erum við í mjög alvarlegum málum þetta hefur þau áhrif að þetta hamlar uppbyggingu á Seyðisfirði og og þetta hamlar almennum lífsgæðum lífsgæðum á Austurlandi að samgöngur á Austurlandi séu bara ekki í lagi það er bara tímaskekkja nánast algilt er að opinberar framkvæmdir fari fram úr kostnaðaráætlun lektor við h r segir að verkefnin séu að meðaltali sextíu prósentum dýrari en lagt sé upp með

séu fram undan og mikilvægt að betur takist til með þau það er nánast lögmál að opinber verkefni fari

fram úr kostnaðaráætlun lektor við Háskólann í Reykjavík hefur rannsakað

í tuttugu og fimm ár okkar rannsóknir benda til þess að þegar stærri opinber framkvæmd fer á koppinn sé um níutíu prósent líkur á því að hún fari fram úr kostnaðaráætlun og meðal framúrkeyrsla

námunda við sextíu prósent það stefnir í að Vaðlaheiðargöng verði tæplega tvöfalt dýrari en áætlað var líklegt er að heildarkostnaður þeirra endi í sextán til sautján milljörðum samkvæmt þeim sem fer með framkvæmdina sem upphaflega var áætlað að yrði níu milljarðar þá hefur kostnaður vegna hátíðarfundar á Þingvöllum í sumar sætt mikilli gagnrýni hann fór fjörutíu og eina milljón fram úr áætlun og kostaði alls áttatíu og sjö milljónir framkvæmdasýsla ríkisins fékk átta komma sex milljónir króna fyrir sína

aðkomu framkvæmt hefur verið fyrir fjögur hundruð og fimmtán milljónir á gömlum bragga og fylgihúsum við Nauthólsvík endurbætur voru gerðar á húsum sem voru reist árið nítján hundruð fjörutíu og þrjú sem gistihús fyrir þá sem áttu leið um Reykjavíkurflugvöll framkvæmdin fór um tvö hundruð og fimmtíu milljónir fram úr kostnaðaráætlun Þórður segir undirbúning opinberra verkefna hér á landi vanburða hann telur að það þurfi að skilgreina

á milli þeirra sem framkvæma og þeirra sem taka ákvarðanir fyrir hönd almennings

er ekki tekið tillit til áhættu og óvissu í mörgum öðrum löndum sem við viljum bera okkur saman við er skylda þá er líka þess að geta að framkvæmdin sjálf

stjórnsýslan er líka mjög ófullburða á Íslandi

fram undan eru stór

eins og nýr

verkefni fyrir hundruði milljarða og mikilvægt að betur takist til um þau heldur en fortíðin hefur leitt í ljós þetta bitnar á þeim sem borga skatta og skyldur í landinu

að menn geti ekki staðið að einföldum framkvæmdum þannig að kostnaðaráætlun standist er óboðlegt með öllu samningaviðræður Bretlands og Evrópusambandsins eru komnar í sjálfheldu nú þegar hálft ár er þangað til Bretar ganga út úr sambandinu

nú hjá Evrópusambandinu vilji það ná samkomulagi hingað til hafi það ekki gert annað en að setja Bretlandi afarkosti eftir tveggja daga leiðtogafund í

Macron Frakklandsforseti segir að breskur almenningur hafi látið ljúga að sér og verið plataður til þess að yfirgefa Evrópusambandið og aðrir forystumenn e s b segja tillögu Breta um stöðu Bretlands eftir útgöngu óaðgengilega forsætisráðherra Bretlands svarar því fullum hálsi og segir Evrópusambandið ekki bjóða neinar lausnir aðeins tvo afarkosti annars vegar að Bretland verði hluti af Evrópska efnahagssvæðinu sem þýddi að Bretar hefðu ekki

fullt samningsfrelsi við aðrar þjóðir þeir yrðu áfram að hlíta reglum og tilskipunum e s b og hleypa borgurum e s b ríkja stjórnlaust inn í Bretland

hins vegar að gerður verði fríverslunarsamningur við Bretland sem þýddi að setja yrði upp landamæraeftirlit við írsku landamærin og að Norður Írland

yrði áfram hluti tollabandalags Evrópusambandsins

áhyggjur stúdenta af fjárframlögum til Lánasjóðs íslenskra námsmanna ekki réttmætar hún segir að með auknum framlögum til háskólastigsins náist markmið ríkisstjórnarinnar landssamtök íslenskra stúdenta sendu frá sér yfirlýsingu þar sem þau lýsa yfir vonbrigðum með fjárframlög til háskólastigsins markmið þess að ná meðaltali o e c d í fjármframlögum á hvern stúdent árið tvö þúsund tuttugu færist undan samkvæmt því sem við erum að sjá þá vantar níu hundruð milljónir árið tvö þúsund tuttugu og þrjú til þess að ná þessu meðaltali við skiljum ekki hvernig

ríkisstjórnin sér

að ná þessum meðaltali menntamálaráðhera segir að fé til háskólastigsins

árið tvö þúsund og tuttugu og það er mjög ánægjulegt þá gagnrýna stúdentar að enn sé ekki komið fram boðað frumvarp um námsstyrki að norrænni fyrirmynd það þarf að bæta töluvert við í lánasjóðinn

að geta uppfyllt þetta án þess að það komi niður á

ráðherra segir að lög um Lánasjóð íslenskra námsmanna hafi ekki verið endurskoðuð frá árinu nítján hundruð níutíu og tvö það taki tíma boðaðir námsstyrkir séu hluti af frumvarpinu sem verður lagt fram næsta haust við eigum eftir að sjá nákvæmlega hver kostnaðurinn verður þessar áhyggjur eru ekki réttmætar alþjóðleg NATO æfing

sem fram fer hér á landi er

mikilvæg reynsla fyrir Íslendinga segir sérfræðingur hjá Landhelgisgæslunni alls taka tvö hundruð og fimmtíu manns frá NATO og Landhelgisgæslunni

þátt í æfingunum þetta er í sautjánda sinn sem þessi æfing er haldin og er tilgangur hennar að æfa viðbrögð við hryðjuverkaárásum þar sem heimatilbúnum sprengjum hefur verið komið fyrir reynt er að gera aðstæður eins raunverulegar og hægt er og búinn er til samskonar búnaður og fundist hefur víðs vegar um heim já þetta eru gríðarlega mikilvægar þetta er í raun eina æfingin innan NATO sem er með fókusinn beint

hann fær að vinna sína vinnu í umhverfi sem er

og kalt má segja já það var sannarlega vindasamt og kalt í Helguvík í dag þegar

voru aðstæður þar sem fundust annars vegar á landi og hins vegar í sjó sýnt var hvernig sprengjusérfræðingar eyddu hættunni sem af sprengjunum stafaði ýmist með hjálp róbóta eða búnaðar sem kafarar komu fyrir æfingin þykir ein sú mikilvægasta í Evrópu hún stendur yfir í tvær vikur og taka nú þátt tuttugu og fimm hópar frá sextán þjóðum alls um tvö hundruð og fimmtíu manns Ásgeir segir æfingarnar þýðingarmiklar fyrir Íslendinga já alveg klárlega við fáum

litla land að halda alþjóðlegum tengslum í lagi og við fáum mikið út úr þessu sjálfir forseti Bandaríkjanna sáir efasemdum um ásakanir konu í garð brett um að hann hafi reynt að nauðga henni fyrir þrjátíu og sex árum hann undrast að konan komi fram fyrst núna og segir að verið sé að sverta mannorð Kavanaugh til stóð að greiða atkvæði um hvort brett

yrði næsti hæstaréttardómari Bandaríkjanna í gær Ford prófessor í sálfræði ásakaði um að hafa reynt að nauðga sér þegar hann var sautján ára og hún fimmtán hann hafi haldið henni fastri reynt að klæða hana úr fötunum og haldið fyrir munn hennar þegar hún reyndi að öskra bæði hafa fallist á að bera vitni fyrir dómsmálanefnd öldungadeildar um málið en Ford hefur sett ákveðin skilyrði fyrir vitnisburði sínum sem enn á

eftir að samþykkja Trump Bandaríkjaforseti blandaði sér af alvöru í málið í gær þegar hann sáði efasemdum um staðhæfingar Ford hann hélt svo áfram eftir hádegi í dag á Twitter fyrst sagði hann að ef árásin á Ford hefði verið eins alvarleg og hún héldi fram þá hefði hún eða foreldrar hennar örugglega tilkynnt hana til lögreglunnar á sínum tíma hann vilji sjá þá tilkynningu rétt á eftir tísti hann að

blandi sér í málið núna og spyr af hverju enginn hafi hringt í FBI fyrir þrjátíu og sex árum minnka þarf flugeldanotkun strax hún er óhófleg og grafalvarlegt vandamál að mati fræðimanna við verkfræði og

kynntu niðurstöður rannsóknar á mengun af völdum flugelda í dag

grafalvarlegt vandamál mengun af völdum flugelda er meiri á höfuðborgarsvæðinu en í

nýju Delí á Indlandi síðustu áramót var raunar

hvað finnst umhverfisráðherra um þessar niðurstöður mín fyrstu viðbrögð eru þau okkur stjórnvöldum ber náttúrulega að hugsa fyrst og femst umheilsu borgaranna þegar kemur að málefnum sem

þessum en það má kannski segja að við getum kallað þetta að það er allflókið málið er flókið meðal annars vegna aðkomu björgunarsveitanna samkvæmt niðurstöðunum eru helstu ástæður

fólks skemmtun og styrkur til björgunarsveita flugeldar eru sagðir hluti af menningu og jafnvel sjálfsmynd Íslendinga en hvað vegur þyngst að mati ráðherra almenn heilsa fólks og loftgæði verða að vera númer eitt ég held að við séum núna að hefja ákveðna vegferð og samtal í samfélaginu við rannsóknina var gerð skoðanakönnun sem leiddi í ljós að meirihluti þjóðarinnar eða fimmtíu og sjö prósent er hlynntur strangari reglum um notkun flugelda þá eru tuttugu og sjö prósent hlynnt banni við almennri notkun flugelda nú er þetta búið að vera

fyrir síðustu áramót hvað er búið að gera ég stofnaði stýrihóp að greina áhrif af svifryki almennt ég setti það sem forgangsverkefni fyrir stýrihópinn að fjalla um þessi flugeldamál þannig að það svona er að taka á sig mynd það kostar alltaf átök þegar þrengt er að bílum í borgum til að auka veg hjólreiðamanna og gangandi

vegfarenda þetta segir kona sem hefur yfirumsjón með hjólreiðum í Barcelona fólk sé í eðli sínu mótfallið breytingum en skipti um skoðun þegar það sjái hvernig þær auki lífsgæði í samfélaginu gestir á ráðstefnunni hjólum til framtíðar hjóluðu úr Austurbænum og vestur á Seltjarnarnes í fallegu en köldu haustveðri snemma í sem kynnti fyrir fólki hvernig borgaryfirvöldum í Barcelona hefur á síðustu fimmtán árum gengið að auka veg hjólreiðamanna á kostnað einkabílsins hjólreiðastígar hafa verið lagðir víða um borgina

bendir á að tuttugu og þrjú prósent fólks í Barcelona ferðist um í einkabílum en að sjötíu prósent

er mjög þétt í Barcelona og þar hefur verið talsverð mengun ekki síst vegna bílaumferðar þessu sé hins vegar hægt að breyta hafa verði í huga að það eru ekki nema hundrað ár síðan bílar tóku völdin í borgum og bæjum áður ríktu gangandi vegfarendur

hún segir að smám saman hafi dregið úr andstöðunni við að auka opin rými í Barcelona á

kostnað einkabílsins og þá að veðri það verður minnkandi norðanátt og úrkoma í kvöld og nótt hæg norðlæg átt og víða bjart veður á morgun en norðvestan kaldi eða strekkingur austast á landinu fram eftir degi og él norðaustantil en skúrir

strax að loknum íþróttum og þá ætlum við að sjá hvað Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson verður með í íþróttafréttum hér að loknum fréttum tiger hefur ekki unnið golfmót í rúm fimm ár en það gæti breyst um helgina átta ökumenn eiga möguleika á Íslandsmeistaratitlinum í rallakstri þegar aðeins ein umferð er eftir og

hundrað og sextíu milljörðum króna verður varið til framkvæmda og viðhalds á samgöngumannvirkjum næstu fimm árin samgönguráðherra segir að flýta megi framkvæmdum með því að fjármagna þær með öðru en ríkisfé opinberar framkvæmdir fara í níutíu prósentum tilvika fram úr kostnaðaráætlun lektor við Háskólann í Reykjavík segir óboðlegt að stjórnsýslan sé vanburða í undirbúningi opinberra verkefna forsætisráðherra Bretlands segir að Evrópusambandið bjóði enga samninga aðeins afarkosti samningaviðræður séu komnar í sjálfheldu Evrópusambandið eigi næsta leik sprengjur fundust í sjó og á landi í Helguvík í dag engin hætta var þó á ferðum heldur alþjóðleg æfing NATO og Landhelgisgæslunnar þar sem sprengjusérfræðingar æfðu viðbrögð við hryðjuverkaárásum þá er þessum fyrsta fréttatíma í nýju myndveri lokið Þorkell Gunnar segir okkur íþróttafréttir hér rétt á eftir tíufréttir verða á sínum stað í útvarpi í kvöld og rúv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn við þökkum ykkur samfylgdina í